हर मनैंन घरे कैहदेउ खा पकाइक तहनि, खाइक तहनि आउ खैना चिझ धरेक तहनि भन्सा कोठा रहता । अइसने करके उ भन्सामे तमान मेलके खैना चिझ धरल रहता । तौ ओहका कारण तिति सफा केल नाइ रहता कहलेतिति बन्दो फेकुन होइल रहता । तौ जाके हम्मर भन्सामे रहल उ बन्दो जौन खैना चिझके कारणतिति होइल बन्दो ओहके हमरे ब्यवस्थित रुपमे धरबो कहलेतिति सफा फेकुन होइ सिकता । जैसेकि हमरे किचन दराज बनाके ओम्‍ने तमान मेलके समान धरे सिकब कहलेतिति उ भित्तर कुछ अँपाइ सिकता । अइसने करके टेबुल बनबाके भन्सामे धरके ओम्‍ने कुछ समान हमरे धरे सिकति । अइसने करके दगुँरिया बनबाके उप्पर टँगाके ओम्‍ने हमरे भाँडा बर्तन याते कुछ समान धरे सिकति । मिठौटि बनाके ओम्‍ने मरमसला आउ समान धरे सिकति अइसने करके झबइ बनाके झबइमे भन्सामे काम लगना तेना ताउन धरे सिकति । टुक्नामे धरे सिकति, डलैयामे धरे सिकति अइसने करके आउ दार उर है कहलेतिति डेहरि उहरिम फेकुन हमरे धरे सिकति । चाउर उर फेकुन डेहरि उहरिम धरे सिकति अइसने करके कट्‍घुरिया बनाके कट्‍घुरियामे फेकुन हमरे समान उमान धरे सिकति । अइसने करके उप्पर टँगैना मेरके ठाउँ है कहलेतिति ढँचोला बनाके ओम्‍ने फेकुन हमरे भन्सा महका खैना चिझ यनिकि समान धरे सिकति । अइसने करके अण्डा उन्डा धरना है कहलेतिति लेइ उइ बनाके फेकुन हमरे धरे सिकति ।